في يوم من الأيام كان في واحد لجى مفتاح جديم في حديقة بيته أول شي يحاول يفتح الباب حديدي جديم وفعلا المفتاح فتحها بعدها جرب على أكثر من باب يعني وكل باب يفتح له مكان جديد حس إنه لجى مفتاح العالم يعني ما كان يتوقع إن هذا المفتاح راح يفتح كل الأبواب وإنه جادر الحين إنه يفتح أبواب أكثر وأكثر.